Ave, possibli es peru quiciás que a temporás, assín comu pa resolgal i no perdel la sencia delo que semus comu umanus. Porque afinal sonin muchas cosas las que queremus qu'ahilin palantri i no echal manu dela tenología pos es güena gana i es más de boquiqui que veramenti la ralidá. El trebaju, mesmu los más tradicionalis, se gana i s'amejora abondu si echamus manu dela tenología assinque essu te digu, moçu.